toh mi tun in wuni, ya tin ta sai tangi. Tangi kam in son kala ta yau. ko wana iri. Fugu fina jedi pimai yey kanacha, me dai in son jedi tin nye wai tanga yi fure. Mi in yi pima jedi tuba ko wana iri. Daman in tagu tangi yi furi. in tagu yi furi in tagu tangi yi furi yin anyi gundu in fuwe puma a- a in son fin derwe fina ba riyangye in son pwui ningi kanacha, mi tin in wuni to- totin mi yin miri. tagu furi yi tangi tagu furi yi tangi. totimi in girna miri, in tagu don tono kuma pere bir rofrof bir kunon kunon a yanda ki mi a leingu to ir tu in wuni in miri tawu, furi yitangi tawu fure yi tangi, to wureme tiba in dana miri in puyani finu miri, in nin gu kanacha in son tin fawai fina ba riyangya ka- ka ji jigu pimau in soma min ji jigu pimau ka a ji ya ji jiga pimau do ne, in soma min ji jigu pumau, lokaci <hesitation> dandani ka riyanbu ne ma, in son yamda ku in wunduwe fina ba a ba tawe tau. Daga po tiba mi to wure me tiba ha- ha- ha mi in girna miri. Yatin tagu sai tangi yi furi yatin tagu sai tangi yi fauri. har mi ingina ito har in ninga lami ito. ar in ninga kwaramuwa. Tin tagu sai tangi yi furi in miri tiba in miri tiba ka- ka- kafina riyan bune ma in kogu a riyanbu. Sai in luranga i pima. ka riyanbunema in wundi yin ange in fuwe fina gundu sai in angu pu yi kiru, in tawe pima ha in miri in miri miri har lama yoko in womiri har pungye in wom miri tagu tangi yi furi. Tangu yi furi in son yanda ku riyanbu. Ha a ji jigu puma in son yanda ki yin ningu in der pima gundu ba- ba na gundu. Ka na gundu kuma in wumuwai pima ko in chekin kin fimei dandani in ya lai ba dandani. Bur in tagu pima tiba ha- ha- ha ba a jegu riyangu ha tanga kan kwai ya rigine ma in kai in ange in fuwe gundu. koku in kwei mere in tagu tau in kogu tanso a dandani. Ka dandani tangi yi furi, ka dandani sai inkegu in angu fir <hesitation> gundu in puwa pima daga poi pero in muatigwu pwui, fi kir do in- in tagu pima tiba intagu pima tiba in tagu pima. Toh, kan kwai nugu jiu, sai in angu pi pu i gundu in fuwe fina gundu ba nawe. ka nawe gundu. sai in de fina fiu jewei jedi mer in tagu pima tuba. in pongu pima tuba ani nyngu ba nai inkachai. ani yyangu ba ninga in kacha. in ya lei ba muanga jama nerwa. don tono jama nerwa inya mwani inya we jama nurwa. Duka kami in kachi tuba fi a twalange fi fina jegu kiri riyangu dega je kiri riyangu pero don sai don sai in degu a jedi tuba in fiya fi jedi fina jewai a jegu tuba in pongu pumai in kacha po. kan nui kogu gui nugu gui angu in. ke fuwe funa gundu, daga po pere in dei pima talangye in tawe tau, ya aan in ya nin ba ne kono neru, inya nin kanacha buri in tagu pima tuba in tagu pima tiba in tagu pima tiba in tagu pima tiba. kan kwai nugu jiu in an gundu. angwe in puwe pima gundu kan puwe funa gundu in dei don pu jewei kiri, baje kiri sai in fuwe pima don. a pu- pu kan kwei nugu gui sai in puwe pima gundu don, ban de pima a a pui a ta tiba in pungu puma in tagu tiba in pongu tiba in tagu tiba in tagu tiba tagu tiba in tagu tiba. Ha ito ito kan kwai har in yardwei yan miri in fiyanu pinu miri in dana miri. in tagu ta tuba in tagu ta tuba in tagu ta tuba buri in deku puma kan kwai nugu jiu, buri in anye pwi <hesitation> gundu in puwe pima gundu kan puwe pima gundu yin ba pu yin tagu pima tuba in tagu pima tuba in tgu pima tuba in tagu pima tuba in tagu pima tuba in tagu pima tuba in tagu pima tiba in tagu pima tiba. kan kwei nugu gui. sai in ke inmuatingi puyi gundu in puwo puma. Kan puwo puma don sai in ba. in tagu pima in pongu puma tiba ya nin bawei nya nin kanacha pongu yan koni tuba in tagu. Ka che kun mei teno barna in kacha, in a po har in yardi nyanu. in danui pi in tagu pima tuba in tagu pima tuba in tagu pima tuba in tagu pima tuba. Kan ko nugu gui sai in an in puwo gundu. Kan puwei gundu. Shikenan sai in fuwe don fun tawe tau don ya takura ya kanacha. ya tendi kono neru, ya ningu kanacha, buri in tagu funa tuba in tagu funa tiba in tagu funa tuba in tagu funa tuba. kan kwai nugu jiu bur in angi don, in fuwa gundu. kanfuwa gundu in puwei don pu fina jewai kiri. In tagu funa in pongu puma tuba. in ka in fungu yan anfaniu chei kun ma wei jama in kewe in mwaruwe, in tagu funa tiba in tagu fina tiba har in in yardi yarnu in dana miri. in tagu funa tiba in tagu funa tiba intagu fina tiba in tagu fuma tuba in tagu funa tuba in tagu funa tuba. In tagu funa tuba in tagu fuma tuba in tagu funa tuba.